Nomi heɓirta sobiraaɓe tomi yahi babal kesum mi tokkan wurtaago mi nasta nder himɓe mi jooɗa mi hiira be mabɓe, Mi tokkaa yahugo ci'e laarugo fijirle mi tokka yahugo babal bukiiji mi tokka mi joɗa jam be himɓe.